ابھی گندہ ہوئے تو جو آئینہ رہتا ہے اسے کلین کرنا بولے تو۔ <hesitation> پہلے تو تمنا بہت باریکی سے اس کو کلین کرنا پڑے گا۔ بولے تو ایسا نہیں کریں گے تو اس پر داغ رہ جاتے، بعد میں پہلے تمہیں ایک سوکھے کپڑے سے ایسا چھ پونچھ سکتے۔ اس کو مطلب آئینہ کو اچھا <hesitation> کلین۔ صاف سے پونچھ لینا، نہیں اوپر سے نیچے تک بھی۔ بعد میں <hesitation> دوسرا۔ بولے تو ایک سپرے آتا، جو ایک سپرے آتا جس میں ایک لیکوئیڈ جیسا کچھ رہتا، پتلا سا پانی جیسا کچھ رہتا <hesitation> وہ آئینہ کے اوپر مطلب مارنا <hesitation> لگانا اور لگانے کے بعد کپڑے سے پونچھ لینا۔ تمہیں تو وہ کلین ہو کوں صاف ستھرا نکل لیتا اور جو بھی گندگی رہتی وہ نکل لیتی اس میں سے اور تمہیں آرام سے پونچھ لینا، کائیں کوں آئینہ آئینے کو مار لگے تو ٹوٹ بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں تو پہلے تو اچھا آرام سے کر لینا وہ کام، تمہیں کچے کپڑے سے لاسٹ کو صاف ہونے کے بعد مطلب ہے سب سپرے لگائے، بیوا میں کلین کرے، سوکھے کپڑے سے کرے، کچے کپڑے سے کرے۔ یہ سب کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم کے بعد رکھ لینا تمہیں، رکھنے کے بعد تمہیں لاسٹ کو تھوڑا ٹائم کے بعد <hesitation> یہ لازمی ہے کہ تمہیں آئینہ کو سوکھے کپڑے سے اچھے سے پونچھ لینا۔